Kun kiau lameje biu skuel mejen tamiachan mejenan kiaguan ru ñjiuyen liyen nduk abejent ru biñiegat nduk kiaguan tapejen kara kiung njeu kara kiung datsuent de ru tunt y tapejen taguan biu skuel cuando ya tjidgan gua tamjindan y bijiy biu kasan kara kampiy gadu y bijiy tauiban ramjidat de ru ki kiuang y tauiban skanjibat y ru kiung lami kanuye ma kara danua kara xiiatsy cada nda peje ber nduk mang nmejent y nau peje nda miñiek y asi bijiy taun y tu bijiy biu kasan y tapejen kara ki xiljia y biu tauin ntsijiñ taindan ru biñiegat i bijiy biu tapejen nda ki nmu kante bijiy tauiban kañki ru mjing que tauin y ru mjing ke tauin ndaja ki kiung tamanchan bu kuajau lo que lami y bijiy kiaguan tasalan y bijiy tantsaun ki ñkiue biu ki kampieyp gadu y tauin ru chjijiñ y bijiy taindan ru ki biñiegat y bijiy tauidan jie liyet y kiaguan bijiy biu jie tamjinan kada nda pji nda mejeu nda asta pje meju nda pje sanjep y biu bijiy jie gua tampadan y ya njuande ya nanañ kiau lagua tama kius nda ntsuk lagua lanudan ru pik tainan bijiy biu bijiy tamjinan. Y tainan njuande kara biñiegat y tauinan meje bale nep tauinan kiaguan pur de mpe ki stakiuang y ru ki raxi stikiuang ndujuy tain mjie tauin ru kit nep njeu tsjep ru kit skutsji ru ndujuy tauinan kias kuando gua ñkijilat tauin de ru tatiliny bijiy tamjinan tauinan ru jie nep taiiyen y lame njuande bale kara rañkiue spatse ndujuy ru tauinan manzana y tauinan kara re lai kara ki rañkiue kiuang ki dauadat ndujuy tauin mejemeje bale nep taiiyen kiaguan bijiy biu tauinan tamjinan y njuande ru liyet bijiy biu mismo je aveces ma tamjinan meje kiaguan tamjinan biu nep pelota bijiy biu tse taachan pero nip jut pe lami bajau pelotas nup jut njuande chiñi chiñi ya kueje lai bale nep ya mas nip laju nenjuande ru kiaguan tauejedan nda t skamjiit tauejedan takalban ne kit xii o ver nep ya tauin nda t asi bijiy ya mjau tauejedan y bijiy ya tse taaxan tauin nda pelota y tu nibiu kiagan tamjinan y ya naañ tasuudan meje y naañ tauin dijiu.